ia, fômba fampiasana kraiôn, kraiôn io zen̈y fan̈anaovana sary, avô kôa fa misy raha tian̈ao soratana in̈y kà bôkà eo mbola tian̈ao fafàna mampiasa kraiôn koa zen̈y anao.